<hesitation> keu rau susah susa wati wara terus terus na kan ndadi ka ima suka ngaha keu nggali rau wara na coi raun nggali rau lai rausi pahu raun keu roa ra ke lao keu ese rasa kalo keu ese rasa kan maci keuna re keu wakona kan maci kalo keu ra ke ke wati wati bade ku ya kan no kombi <hesitation> lai lai moti raun kombi ni <hesitation> rasa na re kura maci na lao warasa mburu wou na ne de lo kalo weli deka rausi keu ara ake kalo keu kalo keu ese rasa kan na'e tebe tebe hi'i rau na maci rau loa biasa kai kone cuma cuma lowi kandede mpoap kani bawa aja lao sia ja waura wara rasa caru ndaina keu na kalo ara ake wati wara rasa mo <hesitation> watiwra rasa caru na mburu mpoapa ium konem konem harus kani harus kani mbumbu ma mboto ku kek nya kalo ara ke deka loakuna <hesitation> au ngara na <noise> loaki na bonto kai ngolo wou mburu doho keu na eken ndadi kein ede sih ma iu ku susah raka di ngaha ara ke ke keu <hesitation> ndi iu ku ni ma susah di raka